Kardinaq ummaq tuu jaos, et päivä vällä hoitaq tarõst. Vai ka näütüses toda, et inemiseq es näesiq sino tarrõ sisse.